أكيد شعور عدم حضور أحد في حفل زواجي بيكون أصعب، لأن الزواج لحظة مليانة فرح، والإحتفال مع الناس إللي نحبهم يضيف فرحة أكبر. أما في الجنازة الواحد يبغى يكون لحاله أكثر مما يكون مع الناس، لأنه وقت حزن وفراق، وما حد من الناس يقدر يرجع الشخص إللي فقدته.